في فطيرة التفاح، طريجة تحضيرها وطعمها جدا رائع، طريجة تحضيرها بسيطة، وفي الفرموزة، وفي الكوبيبة، هذي أطعمة بسيطة و وبصراحة طعمها رهيب وأحبها دائما، وإذا توفرت في أي وجت فطور أو غدا أو عشاء لازم آكلها.